ا <hesitation> أنا آبي أتعلم كل اللغات لكن <hesitation> في الوقت الحالي أنا من عشاق إيطاليا <hesitation> بتمنى زورها يعني <hesitation> أعتقد إن اللغة الإيطالية راح تاخذ النصيب الأكبر من إهتمامي لو-لو فيني أتعلمها فورا <hesitation> أعتقد الإيطالية نعم.